Emi nko mekɛtsena beebi na midzidzi a, ͻnnyɛ enyigye. M'enyi rennka osiandɛ, sɛ mɛpɛ dɛ monko midzidzi a, mobotum atsena me fie m'edzidzi na mbom medze bɛtsena edzidzi bea bi na mankotsee m'edzidzi dze, medze bͻkͻ bea woyi sen m'akͻ hwɛ sen, ͻno ͻyɛ emi nko mpo a mobotum agyegye m'enyi.